A hokkam audi mai ndiyam, a dinga ittugo gene ha audi mai. Bannin mai watan audi mai mauna, voda, fuda bikkoi. Amma to a hakkilai be mai do, audi mai vodata, goddo wadan asar cede mako je o mbari dow audi mai, bannin mai watan o suna o mettina bernde jango o metata o rema.